මම නම් දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගෙදර ආහාර පිළියෙළ කරල ගන්න තමයි කැමති. ඒකට විශේෂම හේතුව තමයි <hesitation> සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව <hesitation> ගැන හිතන නිසා. ඉතින් <hesitation> මම අවන්හල් වලිනුත් ඇත්තටම කෑම ගන්න කැමතියි. ඒක <hesitation> ගොඩක් විට මම එහෙම ගන්න වෙලාවක් තියා ගන්නවා. එක්කෝ මාසෙකට කීප සැරයක් විතරක් <hesitation> එහෙම කියලා. මොකද නිතරම අවන්හලකින් ආහාර ගන්න මම <hesitation> දැන් ගොඩක්ම ඒක <hesitation> හිතාමතාම මං පාලනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගෙදර පිරිසිදුවට <hesitation> ඒ වගේම <hesitation> සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව <hesitation> සමබල ආහාර වේලක් ගන්න <hesitation> තමා ගොඩක් වෙලාවට උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් <hesitation> තමන්ට කැමති විදිහට අපිට ගෙදර උයා ගන්න පුළුවන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට <hesitation> රෝගී තත්වයන් තියෙනවා නම් <hesitation> ඒවට ගැළපෙන විදිහට <hesitation> ඒ වගේ හිතලත් කන්න පුළුවන් ගෙදර අපිට උයා ගත්තොත්. ඉතින් <hesitation> අවන්හල් වල ගොඩක් විට රසය ගැනනේ ගොඩක් දුරට හිතන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැන ඇත්තටම ගොඩක් දුරට <hesitation> බහුතරයක් අවන් හල් එහෙම <hesitation> හිතනවා අඩුයි. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> අවන්හල් වලින් <hesitation> කෑම ගන්න <hesitation> කැමති වුණත් <hesitation> මම ඒක සමහර අවස්ථා වලදි <hesitation> විතරයි ඇත්තටම කරන්නේ.